اجازتي المفضلة اهي العطلة السنوية من العمل لانها تكون يعني كانها جائزة بعد عمل شاق وطويل وبعد يعني شغل لشهور طويلة فيعني تعطيني راحة نفسية وتسويلي يعني نفس رفرشمنت حق ابدا شغل من يدة ويديد